Fomba fanamboarana tsindrin-tsakafo mahasalama kokoa nefa tsy mampiova ny tsirony, alaina ny voankazo maromaro karazany ah ohatra ny akondro, ny zavoka, ny fraizy ah, de miksena miaraka amin'ny yaorta de zay, sady tsara iny no tsy miova ny tsirony.